"A laataniike kan giɗo lobbo lobbo sanne. Heɓde hono maaɗa wanaa ko yaafi de." Alla anndi jonka, mande kala njiida e an sokortu fu, tinnoɗa kaalana kan.